Alohan'ny handehana zany e, da mila mitady ny toera fifanakaloza, da mila manao fifindram-bola amin'ny bankintegna, da ny raha tsy tokony hadino kosa nefany fa tsy tokony e mifandray amin'ny vola amin'ny seram-piara mpanidina satria matetika ambany ny tahan'ny fanakaloa